أول حاجة أحط السكر والزيت مع التحي، بعدين نضيف الدجيج والبيكنج باودر مع الفانيليا مع الحليب ونخلطهم بشكل جيد، ونصب الخليط في قاعنا المدهون ونحطوها في الفرن على درجة مية وتمانين درجة لمدة تلاتين دجيجة من تلاتين دجيجة لأربعين دجيجة.